די פלייש וואס מ'נוצט צו מאכן א העמבארגער, מ'נעמט פלייש און מ'נעמט ארויס אלע ביינער און אלע אנדערע שטיקלעך מ'שנייד עס אראפ, מ'לייגט עס אריין אין א מאשין וואס ס'צומאלט עס, און נאכדעם ווען ס'איז שוין אינגאנצן צומאלן מ'קען עס צומאלן אפאר מאל ווי ווייעך מ'וויל ס'זאל זיין און ווען ס'איז שוין אינגאנצן צומאלן מאכט מען עס אין <hesitation> אין קליינע שטיקלעך און אזוי עסט מען עס- קאכט מען עס און עס מען עס.